ای نمے تعلیم نا حوالہ غٹ اسہ گڑاس پاننگ خواہوہ۔ تعلیم انسان کہ بھاز بھاز ضروری اے تعلیم صرف مطلب مار کہ ضروری اف تعلیم مسڑ کہ بھی ضروری اے اور ننا معاشرہ ٹی ہندنو بندغ ارے ہرا تعلیم ئے اہمیت تفسہ خاصکر کہ ہرا پیشن نا بندغاکو ہمر کہ دیھات نا بندغاکو ہرا پیشن مسنو ہرافک ہچے خنتنو تو او تعلیمے اوخس اہمیت تفسہ تو ای نمے تعلیم نا حوالہ اٹ اور تینا علاقہ نا بارسٹ دا پاننگ خواہوہ کہ مطلب ننا ای ہرا علاقہ غان تعلق تخوہ او علاقس ہندنو اسکہ ہراٹی تعلیمے ہچو اہمیت تتوسہ ۔او ہندن اسر او تعیلمے ہچ سمجھتوسہ ۔مطلب ای اوڑے ہرا ٹائم پیدا مسٹ تو کنا لمہ خواہس کہ کنا مسڑ خوانے تو او کنے ایکان کشا شار ٹی راہی کرے ۔ای اودان مُر مسٹ ہندا انتکہ کہ ای خوانو تو کنا لمہ کنے تینے آن مُر کرے صرف خواننگ وجہ غان ای چُنکی آن تینا لمہ غان مُر مسٹ خواناٹ تعلیم حاصل کریٹ اور اینو ای ہندنو جاغس سر مسٹ ہراکنا لمہ نا صرف دعاکو اور ہرا او علاقہ اسکہ اوٹی تعلیمے ہچو مطلب اہمیت الو تعلیم ئے او ہچس سمجھتوسہ اور مطلب ہنداخس او انت اسر کہ او عورت ئے ہی ہچ سمجھتوسہ ہرا نیاڑی ئے او نیاڑی ئے ہچو اہمیت ہی تتوسہ ہچس سمجھتوسہ انتئے اوڑے تعلیم الو تعلیم بھاز ضروری اے صرف ننکن نہ کل ئکہ ہرا پیشن نا بندغاکو اوفتے کہ بھی ضروری اے۔ تو ہراٹیم ای اوڑے پیدا مسٹ تو اوڑے اسکول الو ہنداخس اوڑے جہالت اسکہ کہ او ہچے پہہ متوسہ ہچے سمجھتوسہ تو اسہ چکر اوڑے اسہ وزٹر ئس بس وزٹ کرنگ کے ہُرنگ کے کہ دا انت علاقہ سے تو او ہُرار اوڑے اوڑے ہُرار کہ دا بندغاتے ہچو تعلیم اف ہچو شعور افک او خواہسر کہ نن داڑے اسہ اسکول ئس ملن تو اوڑے خوانوکا صرف کنا امی اسکہ کنا ہرا لمہ اسکہ او صرف خواناسس او علاقہ ٹی رُست نیاڑیک خوانندہ الوس۔ تو کنا لمہ اوفتے تو ہنا توس ہیت کرے ہرا ہندنو اسر ہرا پین زبان اسرہ۔ او انتے تتوسہ براہوئی زبان اے تو کنا لمہ اوفتے تو اردو زبان ٹی ہیت کرے کنا لمہ اوفتے پہہ مس کہ دا انت پارنگ خواہرہ گڑا او کریر میٹنگ ئس تو او خواہسر کہ کنا لمہ داڑے ٹیچر لگے۔ تو کنا لمہ ٹیچر لگا تو اوڑے ففت اسکان مطلب پنچ اسک پنچ جماعت اسکان اسکول ئس ملنگا ہرا ٹی کنا لمہ اوفتا اُستانی اسکہ اوفتے خوانفیکہ تو ہندا انتا حسابا اوڑے اسکول ملنگا اوڑے خواننگ مس اوڑے تعلیم مس تو او خواننگ مطلب خوانار۔ ہندنو اسر ہرا تینا چُھنا تے الیتوسہ تو مُست ئنا زمانہ ٹی مطلب ہرا اسکول والا اسر او گڑا بشخارہ تو ہندا حسابا کنا لمہ ہر اُراٹی ہناکہ پاریکہ بندغاتے کہ داڑے چھناتے نما سی چوردا گڑائے چور تو ہندا حسابا او تینا چھنا تے اسکولا راہی کریرہ صرف اور صرف اسہ لالچ سے کہ ۔مطلب اوفتا اُست ٹی تعلیم نا ہچو اہمیت الو اوفتا اُست ٹی صرف لالچ اسکہ کہ دا کنا چھنائے دا گڑائے چور۔ گڑا ہندا حسابا کنا لمہ پنچ اسکان اسکول ئے تینا کرے اوفتا مار مسڑ کلے تعلیم تسک اور او ہرا علاقہ نا اسر او پنچ اسکا خوانارہ مُستی اِلارہ خواننگے۔ اور ای او ٹائم بھاز چُنک اسٹ ہرا ٹائم کنے لمہ کہ دانگ گزرا۔ ای داڑے خواناٹ اور ای ایڑے ہناٹہ اے ماحول ئے خناٹہ تو کنے وڑتوکہ ای ہمیشہ پاریٹہ ای پاو دا ماحولے کنے بدل کروئی اے۔ ای ہندا سوچاٹہ ای پاو داڑے صرف تعلیم نا انتے کمی اے۔ تو ہمہ مسک ای تینا دہ کلاس ئے پاس کریٹک تو ای ایڑے ہناٹ او کنتو اوار کنا امی نا اسٹوڈنٹاک اسر کنا امی نا طالب علماک اسر تو ای اوفتے کہ توار کریٹ خواہفیٹ تینتو تولفیٹ ای پاریٹ کہ نم تعلیم حاصل کبو تعلیم بھاز ضروری اے نم مُستی ہنبو خوانبو تو بھازاک تا کنا ہیتے ہلکرکنے Appriciate کریر کنے منار کہ نی سہی پاسہ تو اوفتے ایکان ایسُٹ ہنداڑے شار ئٹی ہنداڑے انت کریٹ تا داخل کرفیٹ تا کالج تا دریٹ تا اوفتا مطلب ہراکہ فارماک اسر دا گڑاتے تا کل ئے تا ای تینٹ فل کریٹ تو ای اوفتےاسہ تعلیم نا چنکو انتس تسٹ او کنا ہیتے ہلکر اور اوفتے ٹی داسہ او علاقہ ٹی ہنداخہ شعور پیدا مسک کہ اوفتا ہرا چُھناکو ہرا اوفتا مسنکو پیشن اٹ خوانرہ۔ مُست او ہندن اسرہ مطلب مالو نا زمانہ ٹی کنے روادار کتوسہ کہ ای خوانو۔ ہراٹیم ای دانگ بسٹہ تو پاریرہ کہ او مسڑ ئسے مسڑ ئے مطلب کنا باوہ نا پنا پاریرہ کہ دانا باوہ مسڑے تینا یلہ اِلانے دانا مسڑ خراب مرو دا نا مسڑ دہن مرو لیکن اللہ نا شکرے الحمد للہ ای اینو داخس اسکان سر مسٹ تینا باوہ ایلو لمہ نا بدولت۔ تو مطلب اگر نا لمہ خوانندہ مس کنا ہنداانتے اگر نا لمہ خوانندہ مس تو او ہر حال کہ تینا اولاد ئے خوانفک ہندا وجہ غان پارہ نیاڑی نا تعلیم بھاز ضروری اے۔ تو بندغ نا نیاڑی اگر تعلیم یافتہ مس اودے گڑاس مسک تو گڑاس او سمجھہ پورا معاشرہ ئے بدل کیک ہمر کہ کنا لمہ اسہ مثال سے۔ اورکنا لمہ سمجھو اوڑے تعلیم یافتہ اسکہ تو سمجھو پورا علاقہ ئے بدل کرے پورا علاقہ ٹی تعلیم ئے ایسک اوفتے ہنداخس شعور پیدا کرے داسہ ہمو چُھناکو ہرا کنا لمہ تو خوانارہ ہرافتے ہچس بتوکہ الحمد للہ اللہ نا شکرے داسہ اوفتے ہنداخس بریک کہ او پیشن ہنانو او انت ئنا اسکالر شپاتا ذریعہ غٹ ہنانو ہنداخس اوفتے ٹی تعلیم پیدا مس ہندا خس اوفتے ٹی شعور پیدا مس کہ او تینا چھناتے پیشن اِننگ نا اجازت ئے تسر۔ ای ہنداڑے تینا علاقہ ٹی خواناٹ لیکن او پیشن نا علاقہ غاتے ٹی ہنار خواننگ کہ صرف اور صرف کنا لمہ نا بدولت تو ای ہندا پاوہ کنا پاننگ نا مقصد ہندادے کہ نیاڑی سے تعلیم تسس سمجھو مچا علاقہ ئے تعلیم تسس۔ او علاقہ ہندن اسکہ کہ اوٹی مطلب ہچو شعور الو۔ اوفتے ادب الو اوفتے ہیت ئنا طریقہ الو اوفتے مطلب ہچس بتوکہ ہراٹائم ای اوڑے ہناٹہ تو ای اوفتا ہیتاتے بنگٹہ یا ای اوفتے خناٹہ تو کنے ہندا محسوس مسکہ کہ دا بندغاتے ہیت کننگ نا طریقہ افک۔ تو ای تینا چڑہ لمہ تو ہندا ہیتے کریٹہ امی دافتے تعلیم نا ہچو انت افک دافتے تعلیم دافتے کن بھاز ضروری اے۔ گڑا کنا لمہ پاریکہ کنا چھنا دے ئس مرو دافتے بھی تعلیم مرو او دا بھی پیشتمور۔ اور داسہ ہمودے بسُنے ہراننا علاقہ نا اسر ہرافتے ہچس بتوکہ ہرافتے شعور الو ہرافتے ہیت ئنا طریقہ بتوکہ ہرافتے ہچو انت الو ہمو بندغاک داسہ ہنانو پیشن خوانرہ دافتا مارک خوانرہ دافتا مسنک خوانرہ۔ تو ہندا کنا ہیت ئنا صرف مقصد ہندادے تینا نیاڑی ئے تعلیم ایت نیاڑی نا تعلیم دنیا ٹی بھلو اہمیت ئس انت کیکک۔ بس نیاڑی تعلیم یافتہ مس سمجھو او گڑا تینا پورا خاندان ئے خاندان انت کہ تینا پورا علاقہ ئے تعلیم ہیل تیک ہمر کہ کنا لمہ اسکہ ۔تو کنا داہیتاتا مقصد ہندادے کہ کہ تعلیم بھاز ضروری اے۔ صرف مار ئکہ ضروری اف مسڑ کہ بھی ضروری اے۔ اگر مسڑ پیشن اِننگ خواہک خواننگ خواہک تو نم اودے لازم اجازت ایتبو کہ او کائے او گڑاس جوڑ مرے مطلب مُست ئنا دور ٹی ہندن اس کہ مسڑ نا برام ئے بھاز اہمیت تسرہ مسڑ ہنداخس کہ جوان جوان انت کہ چُنکی ٹی اودے برام تسرہ اودے چنکی نا برام خبرے ہخس نقصاندہ نقصان مریک مطلب او چنکی ٹی برام تسرہ اوفتے ہچو مطلب اوفتے تعلیم الو تو اوفتے شعور الو۔ تو چُنکی ٹی برام تسرہ چھٹفیرہ مسن تے تینا۔ تو داسہ ہمو مسنکو ہرا خوانرہ عمراک تا ہنانو لیکن خواننگ ٹی او ۔تو تعلیم کہ ہچو عمر نا ضرورت اف تعلیم ہر حال ٹی حاصل مطلب اے دور ٹی اسکہ تو اوفتا ہرا نیاڑیک اسر ہر ٹائم ملکاتے ٹی کاریم کریرہ فصلاتے ٹی کاریم کریرہ پیماز خلکرہ مطلب ہندن اسر کہ اوفتے تعلیم ضروری الو۔ ہندن مسکہ کہ کنا لمہ اسکول ٹی توسنے او چھناکو او او ہرا اونا طالب علماکو کل ملکاتے ٹی فصلاتے ٹی یا تو ٹماٹر خلنگ ٹی او یا تو پیماز خلنگ ٹی او۔ مطلب اوفتے ٹی شعور الو نہ او تعلیم ئے اہمیت تتوسہ تو کنا لمہ ئے ہنداخہ شوق اس او ہمیکا ہناکہ ملکاتان ہناکہ چُھناتے تا ہفیکہ ایسکہ اسکول ٹی خوانفیکہ اور اینو ہمو چھناکو ماشاء اللہ اللہ اوفتے نصیب کے ہنار پیشن خوانار اور دائسکان خواننگ ٹی او۔ تو بس ہیت ئنا مقصد ہندادے کہ ہمیشہ تینا نیاڑی ئے تعلیم ایت نیاڑی ئے تسس سمجھہ مچا علاقہ ئے تعلیم تسس۔